Alat aeo kofi ndia ana bisa tao na kofi aeon lai-lai ma ana bisa tao na kofi bauk a terus ana bisa tao na kofi aeon na fe'ek ma ana bisa tao ana bisa tao na kofi malada terus ana Tao na Ita ta sota boe'n.